Gny ilà gny fitaratsy, hitarafa tena raha iny, hanentia tena ny bikatena, hoe manao akory mba soa va zaho tiky sa raty. Ino ny tokony hamboamboariko etiky, mikoronta va gny voloko. Fitaritsy iny zany, mitaratsy ny bikabikan'olo raiky. Manarak'azy eo koa, laha araky ny finoa zany, ny fitaratsy iny zany, iny karazandraha hoe faninto na mitariky satria mitombo raha iny, la mampitombo. Laha mamarotsy zany, asia fitaratsy amy fivarota iny ao, laha mitombo gn'isan'ny mpivly raha amy fivarota iny eo.